वैक्क्यूम क्लीनर सफाई करण के लाने घरन में इस्तेमाल करो जात है। वैक्क्यूम क्लीनर में एक मोटर लगी होत है जो हवा के खीचत है। <hesitation> जब हम वैक्क्यूम क्लीनर चालू करत है तो वह हवा के अंदर खीचत है। अंदर का दबाव कम कर देत है, जब अंदर का दबाव कम हो जात है तो बाहरी हवा उच्च दबाव से अंदर की ओर खीच जात है। इसी प्रक्रिया से धूल और गंदगी भी हवा के साथ खीचत चली जात है। हवा या गंदगी फिल्टर या बैग में जात है। तो फिल्टर उके छोटे छोटे काँदो में उके रोक लेत है और बना देत है।